So tawi aɗa yiɗi lawƴude henorde ma, henorde waɗde weer, a huccinan saabunnde folde lawƴireede weer. Lawƴa weer oo haa laaɓa. Koccaa tekkere malla sifoŋ, njoosira haa laaɓa.